Ny tekniky fataoko zao lafa hoe m- manao grillade regny zao, hoe mba tsisy risque aminazy, de didiko manifinify izy, am’zay izy mba malaky masaky. De asiàko vinaigra am’zay mampalemilemy anazy de an-tokotany iny zaho <hesitation> manao anazy. De tsy ataoko be motro izy.